खिल्या रोज है च्याय खाय हसा करे। कि आप जह चाले ने थी। गहरनै समूने बनावने थी। खाय पुछ अकुटतर माँच चालेन कायिचे। आप गन्ध छुले चूडे आगेलनी चीती ने खासा करें। चे तीन्द्री गंध अगेल नी चीतिन गंध छुड़ी न देखी। कि ती काई तीन्द्री गंध से चे। आपने तीन्द्रे पुछल पुछल जाले न हसी करें चे आपना समुव बनावे।